Habõmõajamisvatt om iks ka tähtsä, selle et ma mäletä, ütskõrd ma küsse uma esä käest, et mille tuu pois'kõsõ nägo nii verrev om. Ja sis tä ütel', tuuperäst, et tuu pois'kõnõ ajas habet ilma habemeajamisvatuldaq.